Waaw lekk bi nga xam ni gëm naa ko ni day yokk leeraayu bët nawe si la bokk. Nawe <hesitation> lu baax la day yokk leeraayu bët. Boobu moom bëgg naa ko lool. Batanta tamit lu baax la tamit dina yokk leeraayu bët. Waaw yooy daal laa gën a taamu man karoot ma ñëwaat. Waaw lekk yi nga xam ne <hesitation> jàpp naa ne mooy gën a leeral bët nawe si la bokk, nawe bokk na ci, <hesitation> batanta bokk na ci, karoot tamit bokk na ci waaw ay firwi yooy noonu yépp. Yu bëri ci la bokk.